Alura le lampadin-e a funsiun-u ch'a ie ën veder, ën veder ch'ëndrinta a ten üna rezistensa che lon li cuandi a i da curent a s'visca e a scauda. Cum a fa a vischese? A i va la curent eletrica che da suta al e ën bulbo che cun ën puzitìu e ën negatìu a fa fe contatto e a fa visché sta a fa visché sta lampadin-a sta rezistensa si e ch'a fa la lüce